Uuni ciariri ruiri <noise> naaa ndereri ruiri na kuu ikukwe ga mono niuntu indonaga ikwari na mbura mbura eri enyingi ikwari na irio mpempe mingao ikwacie ugimbii na ikwa ikwabugi niuntu kiafya tutanyaa biakuria matunda marigu ikwarimangwa mamii ibaremaga into bibingi mono nau no njogu njogu icio ciingei icio cienyangagiu kou njogu cieja ikaenyangia mpempe cikuri na itikuri na marigu cigakamata cikaenyangia ikwari na ikwali lakini icienyangagia ikwaci lakini i kuntu kwari indi ii kuntu kukwega kuntu kukwega niuntu mbura itiuraga na biakuria i bibingi.